لو كان بإمكانك أن تشهد أي حدث في التاريخ، ماذا تختار، ولماذا؟ أختار أشهد لحظة وقوع جدار برلين لأنها كانت رمز لنهاية التقسيم بين الشرق والغرب ووحدة ألمانيا اللحظة كانت تاريخية وأظهرت قوة الحرية والتحرر من القيود السياسية تعلّمت منها أهمية الوحدة والأمل في التغيير